أيا خطرا واحد فاق بوحد المفتيحا، الحاجه لولا يطب و يفتح هذا المفتاح، الدنيا الكل يفتح، أيا مبعد كيراح راح مليح، لقى بلي هاذيك الشركه لكانت تخدم في المفاتح ما مزورا دايرا البازقريات الكل في بعضاها، أيا مبعد راحو شيكاو بيها للدوله، شيكاو بيها راحو بيها دعوا قضائيا و عوضتلهم الدراهم.